Enɛ churoh gonɛ chike gwai iteh shi hwɛŋ nudɛhɛnai saura igwai isohom ke hake chashi ke jeh yɔɔ saukpe yɔɔ ba igwai niranuyɔɔ a shi yɔɔ tuk sa rushi mɛ ishemi ni hɛ gwai yɔɔm eyɔɔ shienɛ ba ikou ke kon kou ababou ni jai ikou shi goŋ isohom nerenibɔɔ a saka koba nijai.